Oheva otjiungurisiwa otjinandengu nomasa nokuhena heva uriri toho mekambura kutja katuna kuhupa mena rokutja otjomundu waso kukara poruveze orukohoke orondu okuhupira poruveze orukoho rondova andae ruyeta omitjise move, okutja ohevaa peno zoheva peke peke oheva yokukoha momake ove waso kukara nomake omakohoke mena rokutja eke umwe rotjina tjitjihanda ngamwa otjina okatiza mba okatiza okatiza mba okatiza mba kona kutjiwa kutja ngwatiza komurunguwe oune nu tjatiza nao wari notjikae momake ove tjiwatoora okuyeterera okutja oheva otjina otjinandengu nomasa. Peno zoheva peke peke peno yokukoha ozombanda, peno yokukoha ovihauto peno yokurihoha morutu okutja ozoheva otjina otjinhepero nomasa tjaambo noho tjiwaungurisa oheva nandarire inda zokuhwa nda uso kukara nokatjuma karwe mumotizire ouheva mbwi tjiwaongere pamwe uriri oruveze uriri tjihena ozo cent mondjiwo ouheva mbo uyenena okutona uriri oungura nawo oheva yarwe uriri mairire oheva yovivara peke peke uriri posia indesuzu ndiza muyo uriri nu omwano warwe omuhimise uriri okutja otjimemunu oheva otjiungrisiwa otjinahepero nomasa tjitji kuvatera kutja urire omundu omukohoke ngumohupire poruze orukohoke ouza kondjiwo pendje nga moukoto okuza kotwiho tondjiwo yoye. Okuza kozohauto zoe, okuza kovanatje wee okuza kovitjuma mena rokutja kono koho ovitjuma uriri nokuhena heva uriri momunu uriri ovitjuma mba vino maze imba momunu uriri kutja erapi ndiwakoho naro vitjuma tjirino maze okutja maa marihu ingo maze mo motjitjuma tjoe okutja oheva otjina otjinahepero otjiungurisiwa otjinahepero nomasa tjiwaso kuhena kuhupa nokuhena natjo uriri okutja movirandwa vyowee vyomweze nao uso kutjiwa kutja aahaa mbino zoheva ndaenene ndumazendjikmbura okuza komweze ngakomweze warwe oondu tjarwe tjiuahtjitire nao uriri morire omukaendu wondjiwo ndjanyangatara ndjato ndova andarire ovandu tjimaveya mbo uriri kavena hange okuhita mondjiwo yoye uriri okutja waso kukara nozoheva ndjaenene kutja ukare poruveze oruwa orukohokendumarunuka nawa ndumaruyandja ombango andarire oo andae ove omuni noho tjimoyakura imbo vaenda handje moyakurire ovaenda poruveze orukohoke ndumarukenenakena andae ove omuni noho mohupu omwio muwa uriri omwinyo mukohoke omwinyo omutaazu omwinyo omupore orondu uri poruveze orukohoke oruveze orukohoke karuna kukuyetera omitjise mohupu omwinyo omuwa omuhirona omwinyo muwa okutja ounahepero nomasa okukara nozoheva okutja oheva otjiungurisiwa otjinahepero nomasa.